गुफा कहति मोर मनमें अक्के ठोर खयाल ऐता की यी बहुत भयानक, दुर्दन्त आउ डर लहना जगाके रुपमे याद रहता । काहिक की गुफाके बारेमे ध्यान करति की सायत मोहके इ बघटाक घरके रुपमे याद ऐता । खास करके गुफा मे किरहिल बन्ना बघटा, बघटा, भलुवा, जैसन खुंखार जनावर भरिन घर हे। <noise> काहिक की यी जनावरभर गुफामें रहनाक कारण इ हे की जाड, घाम, दुशमन ति बचेक तेहना आउर अपना घरमें रहेक तहना और अपना शिकार करके उ घरमें लाके बढिया ति सुरक्षित साथ खाइक तेहना फेर <noise> गुफा बहुत जरुरि रहता ।